I Malezia io zany da firene izay <hesitation> ahità hafanà tsy da miova firy loatsy. Fa na dia eo aza izay zavatra izay da mbô misy oram-be avao ny agny mandavatao sady misy toetr'andro trôpikaly avao koa.